Bueno, kiiñ jaa yuugaraa kuu este jaa foo yaa pos kooun suu este koositku chií jií este lisuuma chií pues kiiñ kaid kusiíí te este yuu kuu yuugaraa, yuugaraa ñtera katiíín jenoraíti.